Janngugo ilmu taariiha kan e wooɗi, gam ɗum nafay no wooɗi, ɗum wallita himɓe paama ko fofi baawo, kadi be taskana no be njarirta hore cadeele duniya yeeso.